زهرة اللوتس هي احلى زهرة شفتها في حياتي واللي يميزها هو لونها وحجمها وشكلها الجذاب وفوق هذا القصص المربوطة بطبيعة هذا الزهرة الجميلة الموجودة في اعلى الجبال ووسط الأجواء الجميلة والخلابة وندرتها اللي تخليها اقتنائها شيء أكثر جمال.